کله چې د "آزادۍ" کلمه مې واورېده، نو په ذهن کې مې د ځان انتخاب، خپلواکۍ، او د محدودیتونو نه خلاصون راځي. آزادي هغه حالت دی چې انسان پکې خپله خوښه ترسره کوي، پرته له دې چې څوک پرې بندیز ولګوي. دا کلمه د حقونو، مساواتو، او د ځان څرګندولو موقع ورکولو سره تړلې ده. آزادي د ژوند یوه اساسي برخه ده